Nini kwanza, nenda kiviikira, kiistaraba vii, nenda kiivikira, tisheti labda na suruali ye isiyabana sana, maana utamaduni wiisu, au na- nalukolo lwisu, ko wivikire, vintu vyaviha, au ingoo je ja viha, vanokulaanga, vanokulaanga kaviri. Umuntu asambukirwe, mutwe wachwe si waboha tuku, au, ni chee, wo takiwa vantu wo utaki je nini niaso nini nenda kuivikira, jivira jare jakazi yane, kazi yaane jangale ja ofisini ja jii nenda nkano kivikira ja kanzo vii, nivikire suti, nenda sana nka- niivikire ivi vyaboha vyaboha, viratu vyaboha, no ivazi la ni ninenda sana, na ni stairi yo kova wivikire suti hohosi, yenda uri, <hesitation> na ni ivazi ambalo sirisaula munta tuku, <hesitation> umuntu ve vikire, koonekana ari muntu mwe ana heshima, muntu, wa aina yachwe yaani, ni tofauti na mavazi jingi, ja na yotakiwa u- u- uivikire ngoo kulingana na mazingira yaako, na kipato chako, na umri wako, <hesitation> kwahiyo kivikira, nenda kivikira sana suti.